Pude acara to <hesitation> iya jampi bangke tau to bangke ke bangke jampi ki bangke <hesitation> ringan daun daun ri di pake supena daun daun pai mane <hesitation> di ri <hesitation> ridi pulo to di parokkoi tu bangketa <hesitation> di tempel tu jo tu daun, dipura di tempel e di alami nakukalemi to, marengka ku kalemi to. Eki <hesitation> luka sedang bisa duka tu mai pajampi kampong sutomai wai wai naraki tu menarang menarang. Naenrekan ki to purato di iruki cappu cappuki mapale mi ki to. Enate tena bale na cappumi to baleni te na un palakui. Itu wai na tena di paja. Mi <hesitation> miki duka di parokkoi minyak minyak sotomai minyak minyak tanah, sola minyak anu minyak gosok naparokkoi tumai bangke atau <hesitation> misalna bangke <hesitation> kibaleki di parokkoi tu minyak minyak minyak gosok, minyak tanah, namaringku mulami. <hesitation> Yamtu <hesitation> pijampi anu <hesitation> dokter laoki ruah sakit paressaki, periksa ito anunta sakinta saki dalam raka atau saki berat. <noise> Iki pariksa maki to lebih maki dokter anto pijampi ah tumai <hesitation> pijampi parasetamol dena tulisanna tiga kali sehari, to dikande. Na te di pajato alli o miki pekaluito alio anu rumah sakit purato e anu to. <hesitation> Yato di tandai tu penyakitta, <hesitation> sula tu pejampitta harus eh dikande, iyariki dokter mapparessaki, tula tu bunarang bunarang ku dikampong <hesitation> maparessaki ituntandei tu pejampi <hesitation> tu dikande atau iyareka to. <noise>